عشان تنظم عديد كبير من الكتب أول شي فرجيهم حسب النوع مثل الأدب والتاريخ أو الكتب العلمية بعدين حط الكتب على رفوف بشكل مرتب، ويفضل ترتيبها حسب الحجم ،أو ترتيب الأبجدي لو عندك مساحة قسم الكتب في صناديق، أو علب شفافة عشان واضحة وسهلة الوصول، لو تحب حطي علامات على الأرفف لتشغيل البحث.